والله أفضل طريقة عشان أني أنهي يومي هي النوم. إيش بتكون يعني؟ أجي-أجي بالليل، أتعشى، أشرب لي كوب شاهي. أنام، خلاص انتهى اليوم. ترى ما يحتاج له فلسفة وأمور. فلسفية عميقة، أنت <hesitation> تعشى، أشرب شاهي، أخلد للسرير، ونام. خلاص انتهى اليوم حبيبي.